þúsundir kvenna um land allt lögðu niður störf í dag og fóru á samstöðufundi í tilefni kvennafrídagsins forsætisráðherra vonar að konur þurfi ekki að flykkjast aftur út á götur eftir fjörutíu ár til að mótmæla misrétti sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur á síðastliðnum mánuði farið í níutíu og átta vettvangsheimsóknir til að sinna eftirliti með óskráðri skammtímaleigu stjórnvaldssektir nema yfir tuttugu og fimm milljónum króna fréttastofa c n n í New York var rýmd í dag eftir að sprengja var send þangað leyniþjónusta Bandaríkjanna segir að Barack Obama og Clinton hjónin hafi einnig fengið slíkar sendingar allir þrír sakborningarnir í

málinu voru sýknaðir í Landsrétti í dag fyrsta ákæra í málinu var gefin út fyrir sex árum og er þetta í fjórða sinn sem dæmt er í því ungir drengir sækja sífellt oftar

í til að reykja gras í hádegishléum í skólum umsjónarmanni garðsins blöskrar hve algeng slík neysla er orðin meðal ungmenna

lögðu niður störf um allt land eftir hádegi í dag til þess að minna á baráttuna fyrir jafnrétti kynjanna ung stúlka sem mætti á baráttufund í tilefni kvennafrídagsins segir það ósanngjarnt að konur séu ekki með jafnhá laun og karlar

lagt niður störf á þeim tíma kvennafrídagsins þegar vinnuframlagi þeirra er lokið miðað við hlutfallsleg laun karlmanna árið tvö þúsund og fimm lögðu konur niður

klukkan fjórtán núll átta árið tvö þúsund og tíu var tímasetningin fjórtán tuttugu og fimm fyrir tveimur árum lögðum við konur niður

klukkan fjórtán þrjátíu og átta fimm og það gerðu konur meðal annars í höfuðstöðvum Arion banka í Borgartúni

sýni samstöðu í tilefni dagsins starfsfólk Arion banka hélt sem leið lá á baráttufund hingað á Arnarhól ásamt þúsundum annarra kvenna það er algjörlega óásættanlegt og maður trúir því eiginlega ekki árið tvö þúsund og átján að við séum

sjötíu og fjögur prósent af launum

þannig að það var ekki um neitt annað að ræða en að ganga út og koma og mótmæla ég segi bara til hamingju með daginn við allar konur en um leið vil ég rifja það upp að fyrsta kvennafríið var haldið nítján hundruð sjötíu og fimm það var áður en ég fæddist

og ég vona svo sannarlega að eftir önnur fjörutíu ár þurfi konur ekki að flykkjast út á götur til þess að mótmæla því misrétti sem þær búa við í samfélaginu í dag látum ekki troða á sjálfsögðum rétti kvenna hættum ekki fyrr en vinnuframlag kvenna er metið að verðleikum og þjóðfélagið aðlagar sig betur að þörfum þeirra á vinnumarkaði breytum þjóðfélaginu við getum það bara ef við viljum og þorum vitið þið hvað er að gerast hérna í dag já hvað er að gerast að konur fá ekki jafnmikil laun og karlar hvers vegna skiptir það máli

það er bara ósanngjarnt fyrir konur á Ísafirði fóru konur í samstöðugöngu sem endaði í Alþýðuhúsinu þar á meðal var Anna Kristín Ásgeirsdóttir sem var á samskonar fundi á

Ísafirði fyrir fjörutíu og fjórum árum þá var ég bara sextán ára mamma mín verkakonan hélt ræðu og ég man að mér fannst mamma svolítið flott af því að hún var ekkert vön að halda ræður og hún var bara fimmtíu og sex ára þá og nú er ég orðin eldri en hún var þess vegna er mér svolítið hlýtt að gera þetta aftur núna

þurfi endalaust að minna á og og fá konur til þess að rísa upp með sjálfum sér og á Akureyri létu konur ekki stoppa sig og sameinuðust á Ráðhústorgi vel var mætt og mikill hugur í konum sem fluttu og hlýddu á ávörp og

og baráttan einskorðast ekki við bætt kjör það er verið að að mótmæla misrétti yfir höfuð gagnvart konum kynferðislegri áreitni og svo mörgu og mörgu á Reyðarfirði bauð Alcoa Fjarðaál austfirskum konum til fundar eftir að þær lögðu niður störf komið hefur

fram að hvergi er munur á heildarlaunum karla og kvenna meiri en á Austurlandi ég tel að rót vandans liggi í því hvernig við ölum upp börnin okkar hvers vegna er það tabú að gefa stráknum dúkku á hann þá bara ekkert að hugsa um fjölskylduna sína sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur frá því í

gististaða og óskað eftir lögreglurannsókn á nokkrum öðrum mörg hundruð íbúðir á höfuðborgarsvæðinu eru í skammtímaleigu til ferðamanna algengt verð fyrir nóttina í lítilli stúdíóíbúð fyrir tvo miðsvæðis í Reykjavík er

tólf til tuttugu þúsund krónur og því eftir nokkru að slægjast fyrir eigendur þessara íbúða

eigendur ekki leigja út íbúðir sínar í skammtímaleigu lengur en það eða hafa meira en tvær milljónir króna í tekjur af þeim á ári fyrr á þessu ári setti ríkisstjórnin sextíu og fjórar milljónir króna í átaksverkefni um eftirlit með slíkri leigustarfsemi og er það á höndum sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu nokkrir starfsmenn voru ráðnir til að sinna eftirlitinu frá því í lok júní þegar samningur um eftirlitið var undirritaður hefur lögregla stöðvað

starfsemi þriggja gististaða á höfuðborgarsvæðinu þá hefur

sýslumanns óskað eftir lögreglurannsókn og eftir atvikum lokunum á átta gististöðum utan höfuðborgarsvæðisins síðastliðinn mánuð hafa starfsmenn

farið í níutíu og átta vettvangsrannsóknir á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum vegna óskráðrar skammtímaleigu ellefu málum er lokið með stjórnvaldssektum og þá eru tugir mála

til meðferðar vegna brota á skráningarskyldu sem verður að óbreyttu lokið með stjórnvaldssektum að því er segir í svari frá sýslumanni tuttugasta og þriðja október nam heildarfjárhæð fyrirhugaðra og álagðra stjórnvaldssekta rúmum tuttugu og fimm milljónum króna í svari frá sýslumanni segir að lagt sé upp með að átaksverkefnið verði til eins árs og að eftirlitið hvetji fólk til að skrá

skattskil heimagistingarvaktin er í samstarfi við

og hefur áframsent upplýsingar um fjögur hundruð og tuttugu fasteignir í tengslum við eftirlit með óskráðri og leyfislausri gististarfsemi

það var mikill viðbúnaður við time bygginguna á Manhattan í dag eftir að lögreglu var gert viðvart um grunsamlegan pakka sem þangað kom fréttastofa c n n var rýmd nánast í beinni útsendingu

rýmd í heild sinni lögregla staðfesti síðdegis að virk sprengja hefði verið í pakkanum sem og hvítt duft talið er víst að sendingin hafi átt að fara til fréttastofunnar þegar fréttastofa c n n var rýmd var verið að fjalla um aðrar sendingar af þessu tagi sem leyniþjónusta Bandaríkjanna fann

sem býr með fjölskyldu sinni í Washington sem og Hillary forsetaframbjóðanda sem býr með sínum eiginmanni fyrrverandi forseta norður af New York síðdegis var svo greint frá því að grunsamlegur pakki hefði fundist ætlaður ríkisstjóra New York

allt yrði gert til að finna sökudólgana

tveir dagar eru síðan sprengja fannst í pósthólfi hjá húsi auðmannsins

þekktur fyrir stuðning sinn við ýmis frjálslynd samtök og hefur uppskorið gagnrýni og hatur ýmissa á ysta væng stjórnmálanna allir þrír sakborningarnir í

málinu voru sýknaðir í Landsrétti í dag þetta er í fjórða sinn sem málið

fer fyrir dóm Lárus

fyrrverandi forstjóri Glitnis Jón Ásgeir Jóhannesson fyrrverandi aðaleigandi bankans í gegnum f l Group og Magnús Arnar Arngrímsson fyrrverandi framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs voru ákærðir í málinu ákæran sneri að sex milljarða króna láni sem Glitnir veitti félaginu f s þrjátíu og átta til að kaupa hlut eignarhaldsfélagsins ákært var fyrir umboðssvik eða hlutdeild í þeim í tengslum við þessa lánveitingu Glitnis ákæra í málinu var fyrst gefin út fyrir sex árum árið tvö þúsund og fjórtán voru allir sakborningar í málinu sýknaðir í héraðsdómi

ógilti dóminn þar sem vafi lék á hlutleysi sérfróðs meðdómara sem er bróðir Ólafs Ólafssonar kaupsýslumanns sem var sakfelldur í svokölluðum hrunmálum

málið kom aftur til kasta héraðsdóms hlaut Magnús Arnar tveggja ára fangelsisdóm og Lárus Jón Ásgeir og fjórði sakborningurinn Bjarni Jóhannesson voru sýknaðir í héraði dæmt var í málinu í fjórða sinn í dag saksóknari fór fram á þyngri refsingu yfir Magnúsi Arnari og

Jón Ásgeir yrði dæmdur til refsingar þeir voru allir sýknaðir í dag ríkissjóður greiðir allan málskostnað og nemur upphæðin tæpum fimmtíu og níu milljónum króna fyrir bæði Landsrétt og Héraðsdóm Reykjavíkur verði ekki tekið á hæstu launum í samfélaginu vill Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra að hátekjuskattur verði settur á þetta kom fram á þingi a s

þar verður stefna sambandsins til næstu tveggja ára mörkuð auk þess sem ný forysta verður

kjörin á föstudaginn Gylfi Arnbjörnsson fráfarandi forseti a s í flutti kveðjuræðu sína í morgun en hann hefur verið forseti

í tíu ár hann sagði að mikill árangur hefði náðst í

síðasta áratug baráttan hafi hins vegar ekki leitt til þeirra bættu lífskjara láglaunahópa sem að var stefnt og beindi hann spjótum sínum að stjórnvöldum Ásmundur Einar sagði meðal annars

hann ætli að beita sér fyrir því að samstaða náist um að taka á hæstu launum

ég hef verið að gera undanfarið segir að sér ofbjóði hve mikið hefur aukist að ungmenni sæki í kirkjugarðinn til að

reykja kannabis stöðug neysla sé þar yfir daginn

hefur lengi verið hin mesta prýði í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldi vakti umsjónarmaður garðsins athygli á því hve mikið

hafa aukist í garðinum umbúðir séu um allt og aðallega ungir drengir séu að mæta í hádegishléum í skólunum til að fá sér í haus líkt og hann orðaði það hefur gengið fram af mér undanfarið það er þessi stöðuga neysla yfir allan daginn krakkar virðast koma þarna allan daginn hvenær hvenær dagsins sem er eru pínu afsíðis þrjú fjögur saman og svo stígur reykurinn upp og lyktin leggst yfir Heimir segir að oftast séu þetta krakkar á aldrinum sautján til átján ára en hann hafi séð börn allt niður í fjórtán ára neysla krakkanna hafi aukist mikið mjög mikið þetta er búið að vera í gegnum tíðina maður finnur ummerki svona stökum stað en síðasta árið hefur orðið svakaleg aukning og þetta er normalísera fólk kemur þarna hvenær sem er og eiginlega hætt að hlaupa í burtu þó ég komi á staðinn og spyr hvað þau séu að gera þá í færslu á Facebook hvetur Heimir fyrst og fremst foreldra til að setjast niður með börnum sínum og ræða þetta var orðið svo mikið að mér bara ofbauð það þarf að grípa inn í foreldrar skólar og hið opinbera við þurfum bara að standa vörð um börnin okkar krónprinsinn í Sádi Arabíu Mohammed bin Salman fordæmdi í dag morðið hann sagði að stjórnvöld í Sádi Arabíu ynnu náið með tyrkneskum stjórnvöldum að því að upplýsa málið hinir seku yrðu látnir gjalda fyrir morðið bin

Salman tjáði sig um málið í fyrsta sinn í dag á alþjóðlegri ráðstefnu fjárfesta í Riyadh höfuðborg Sádi Arabíu fjöldi vestrænna fjárfesta og stjórnmálamanna mætti ekki vegna grunsemda um að prinsinn bæri ábyrgð á morðinu

sveitarfélagsins Hornafjarðar halda íbúafund í Öræfum í kvöld Lára Ómarsdóttir er í Freysnesi Lára á að fara að ræða Öræfajökul já

að skjálfa í árslok tvö þúsund og sextán fyrir fjórum árum en hún hefur

íbúum sem

á mesta hættu svæðinu

að fá fá þeirra álit og börn með annað móðurmál en íslensku eru í mestri hættu

flosna upp úr námi því hluta hópsins gengur verr að ná góðum tökum á íslensku

segir mikilvægt að þessi hópur fái kennslu í sínu móðurmáli og til þess verði að virkja foreldra Margrét Pálsdóttir sér um sérstaka kennslu fyrir börn með annað móðurmál en íslensku í Egilsstaðaskóla hún lauk námi með rannsókn á

barna og niðurstaðan kom á óvart nemendur sem fluttust mjög ungir til landsins eða fæddust hér stóðu verr að vígi því að þeir eru ekki sterkir

í móðurmáli sínu en þeir sem flytjast til landsins kannski á milli níu og ellefu ára eiga auðveldara með að læra íslensku sem er svolítið áhugavert því að maður myndi halda að barn sem hefur fæðst hér og alast upp í íslensku umhverfi leikskóla og skóla

myndi ganga betur í íslensku en það virðist ekki vera sem sagt góður grunnur í móðurmáli er um leið grunnur fyrir annað nám ekki síst til að læra tungumál í nýju landi Margrét segir mikilvægt að börnin fái ekki bara sérkennslu heldur líka sérstaka aðstoð í tímum og að allir kennarar tileinki sér aðferðir

með áherslu á orðaforða þessi hópur þyrfti að fá mun meiri

kennslu á sínu móðurmáli og við getum eflt það með betri foreldrasamskiptum og samstarfi hvað vilt þú sem menntamálaráðherra gera til að styrkja stöðu tvítyngdra barna við þurfum að móta heildstæða stefnu á landsvísu hvernig við ætlum að fást við þessa áskorun það er mjög brýnt að öll börn á Íslandi hafi jöfn tækifæri í skólakerfinu okkar og það sem við gerum við þurfum þá að hlúa betur að íslenskunámi þeirra og það þarf líka að horfa til þess hvort

ákveðin móðurmálskennsla geti stutt betur við framvindu þeirra í námi

lenda oft í klandri þegar þeir koma upp á menntaskólastig og fara þá ekki í áframhaldandi nám þannig að mér finnst mjög mikivægt að leggja mikið í að styðja við þessa nemendur bandarískt táknmál er eina tungumálið sem talað er á kaffihúsi einu sem var opnað í Washington í Bandaríkjunum á dögunum allir starfsmenn kaffihússins eru annaðhvort heyrnarlausir eða heyrnarskertir en

öllum er að sjálfsögðu velkomið að kaupa sér kaffi heyrandi eða ekki kaffihúsið er hluti af

en er þó ekki það fyrsta sinnar tegundar í heiminum samtök heyrnalausra í Bandaríkjunum sendu frá sér yfirlýsingu þar sem framtakinu er fagnað starfsfólkið er sömuleiðis ánægt með að geta tjáð sig á móðurmáli sínu í vinnunni í kvöld mætast Ísland

og Grikkland í fyrsta leik liðanna í undankeppni karla í handbolta leikurinn hefst eftir um það bil tuttugu og fimm mínútur og verður hann sýndur beint á RÚV Haukur Harðarson er í Laugardalshöll Haukur eru Grikkir hátt skrifaðir í handboltanum nei ekki að veðri næstu daga verður kalt þar sem ríkjandi

norðanvindar færa okkur napurt

mun snjóa jafnt á þúsundir kvenna um

lögðu niður störf í dag og fóru á samstöðufundi í tilefni kvennafrídagsins forsætisráðherra vonar að konur þurfi ekki að flykkjast aftur út á götur eftir fjörutíu ár til að mótmæla misrétti sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur á síðastliðnum mánuði farið í níutíu og átta

vettvangsheimsóknir til að sinna eftirliti með óskráðri skammtímaleigu stjórnvaldssektir nema yfir tuttugu og fimm milljónum króna fréttastofa c n n í New York var rýmd í dag eftir að sprengja var send þangað leyniþjónusta Bandaríkjanna segir að Barack Obama og

hjónin hafi einnig fengið slíkar sendingar allir þrír sakborningarnir málinu voru sýknaðir í Landsrétti í dag fyrsta ákæra í málinu var gefin út fyrir sex árum og er þetta í fjórða sinn sem dæmt

ungir drengir sækja sífellt oftar í til að reykja gras í hádegishléum í skólum umsjónarmanni garðsins blöskrar hve algeng slík neysla er orðin meðal ungmenna þá er þessum fréttatíma lokið

í kvöld verða engar íþróttir eða Kastljós vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Grikklands í undankeppni

handbolta sem hefst eftir örfáar mínútur næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld